Les panquistan izay da ny musulmane izay ny fivavaha agny, da islame da mb mbo fivavaha agny avao koa io zany ro eken'ny fanjaka.